मैं सदा पानी पीना पसंद करहूं। खाली पेट में पानी पीए से पेट ठीक रहेल। चेहरा ल साफ रखेल। पानी पीए से माइग्रेन के समय भी कम होयल। रक्त चाप में मदद मिलेल और सोचे के शक्ति भी बढ़ जायल।